والله افضل اعيش في عالم خالي من الفقر. تخيل حياة دون معاناة ودون قيود الفقر في المجتمعات بالشعوب. الفقر هو سبب كل المشاكل الاجتماعية والحياتية. وايثاق استطاع الانسان القضاء على الفقر بيكونون الناس اكثر والمجتمعات اكثر صحية. تقدر تحدث لهم التطور جميع العلوم تنشرها